أفضل ذكرى في طفولتي لما أهلي اشتروا لي سيكل، مرة أحب السيكل ، وكنت أحس إني أطير فيه من كثر ما أركض فيه، كنت أحس إني طاير، فهذي تعتبر أفضل ذكرى في طفولتي السيكل.